Fomba sotra mba ampiasana ny ordinatera fitazomana données a de amin'ny ordinatera efa misy diska dur de efa misy logiciel, de ampidirinao ao agnatin'ny logiciel akao foagna zay raha ôhatr'e sec- secret ndraha tianao tazomina na lesona na t- ra- taratasy ndraha tianao ho vaotahiry de ampidirinao amy logiciel akao foagna de igny sy voafafa zany izy raha sy rehefa anao mamafa ananjy.